<hesitation> Aleo aloha mi- mijanjy hira toy zay mijanjy boky igny zany, laha zaho zany mijanjy boky mila concentration tsara fa le <noise> zaho agnatin'le mandeba lava be mi-s'ennuier am'le voyage lava igny de alao mijanjy hira zany mba <noise> verivery le <noise> asalohan-tegna.